Se'eri ka ñuva'i television te ka kií volume ka xintai ka nteí in caricatura, ka ntei in noticia, ka ntei nu ntii io nuyiu.